Nən yau nə kan mara a dura mbə nda ɗuru ma sanglo baa mbə kinisə kwangɓa. Kənə tii na kwenɗe, kwenɗe a kaɗoo lusu yi ma kinirto her mbə sááɗ ban, her mba a sangla sáád ba man, bə kwasə na kéé masoɓa, kwendɛ bəsa yi ngek bəsa a ɗanglo huusa, amma ham yin tərsəɓa, mee ngə sem ma'nga ra ngə káá ngaa tééra, in taraa tingara, mee nawaso ngən yau ngə tod kwenɗe, kaafin ngən káá ngə siki maaga a sanglo ngə wərsəra, yi wər ngən har yi nəd kəd yi ngə senge ham kə ngaa bədɓa sáád, mee ngən wonwo ki yiáá kana píísiyowa mee ngə sem ma yórara hé pə ngaa téé, amma mee ngə yóra ngaa téera, ɗəm, maso ɗəm ya káa yi láá baa mbəsə kwang kwangɓa a sanglo, ndə siyo nə kée sə me kwende yi ma kinirto kwang'wá. Rabte kinirto peewa a tanda Pee yin káá yi ma'á ɓaa tandaɓan ma baa wosə me mbə waa ban. Kinirto peewa mee sə béɗma hana nɗə kéeno túúwá, yi pəta toora, <noise> me ngə níín hé, yin sen kééyá me ngə lesə ɗa̱dan pə kəi too a hamsəsə ndə ham nə kéesə me yi kini kwanbba, kinirto usu, mee sə béd, mee yi kem ki yi too, kə ngaa hobo, amma mee sə sem béd da, mee yi foon ki yi faɗa, ndə ham yi kiniba, rabte minda kə káá a tomo ngə sema tanda kənsora kə ngə kéé naufa, kəi ro séu bəsa ngə kana, mee har yi wərngə too bəka u lailai sem wááotora wa a tandakənsowa, kə ngaa pid'wa yi pəta le pid ma bəsə sara, ki ngə kwáákə, mee tomra har yi ngə rivi̱ndə siyo nə kéésə me pee yi ma kinirtowa. Ya'a a tanda mee yi ma sumbata'ita, mee ngə wo ngə téé, ki yaa wowa ki yi ma'á, mee miniu yi kini kwang. Ngə pəta ngə kemei kə ngə gwada pə yi ma'árara. Mee yin wo yin má'á kaafin yi kwa har yi sinə, rabte ɗəm mee horəɗ yin wowo yin káá yi tee emɓisa mbə moon mbə wo ale yi mbə hiki. Mee miniu horoɗ yi káá yi foo maara yin haa emba, tatente ɗəm a em yisəsəsa ɗəm, yin káá yaa kon u atewa a fer simbatawa, mee atesisi yi kinin ngaa sasera kəi ookə emsəsa saye yaa pid tááɗi. Ndə siso nə kéésə mbə tadən ba ma, mba, kinin ɗau, ngə keme ééw mbə kinira a sikoo ɓoso.